Tru <hesitation> potan rorou te end wona u yia. aku han hanige nig u christmas. Kue han haniga nig u christmas traha age akue cel- celebrate haniga menaga kamna mamana ken ka. ko hakatsin egua man pote ti posi ye yesu na kue hakatsi putsis negui tar. tru tru lan ti posi ya kuei age kaka menaga man man potan sasala. <hesitation> Tru ista kumne han- hanige nigu ista trahe e kaka mna niomi age trats tspen nugu <hesitation> hahatohana ti <hesitation> yobyobu mia kapan baga temne hamamas naga ge sori naga. U <hesitation> ka tru ista e kaka mna u sori. Kba kue han- haniga ble nnugu christmas ekaka mna- u hamamas elan tuana nale kamenma ka niga te lan mamana te hakpe mulu tru christmas. Na u christmas. aman prens tamulu aman hihih katei tamulu. man hihi yenge tamulu. elar mamana me tre rulu tru christmas.